Na kuki kuin dakavando hí, mesa kudikinró nruyu nroté, uj <hesitation> ká kudiki ká esquina dakú kendo chí tiundó konrú nruyú jadaté cuenta naniná'a ku mesa nroné.